والله عادة أحب أبدأ الصباح مع وجبة خفيفة مثل خبز عماني مع جبن أو عسل مع شاى أو جهوة، شىء بسيط لكنه يعطى طاجة كافيه ليوم طويل، إذا كنت أحتاج طاجة أكثر ممكن أظيف بيظ مسلوق أو فول وهذا الشيء بيخلينى مرتاح أكثر طول يومي بكون خفيف فيه.